Ta jonnga to mbaadoñ toɓɓitata, to a waɗi ka fuufuki hiite maa ɗa won ɗon, gam mbaadoñ koñ ɗon arande, koñ torrete, koñ kaɗa hiite jaɓugo, koñ kaɗa ñamki ɓendiloygo, koñ ngaɗa e maa ka nattugo nder ñaminda ɗum, taa on mbaawi mboɗ ɗum, koñ bonnane ñamki maa, ndemboo am fof a torroto, ngaɗa ka torraago, taa walaa leemaaru.